أفظل إني أشعر بالبرودة الشديدة، علشان البرودة ما ليها تأثيرات كبيرة على الجسد، بعكس الحرارة ا-لحرارة تخلي الإنسان <hesitation> يفقد الوعي لو <hesitation> حرارته وصلت أكثرمن تسعة وثلاثين، راح يكون لها تأثير كبير على الدماغ ،والأعصاب، وراح يكون عندك فقدان للوعي.